Purpuri më kujton krijimtarinë dhe imagjinatën. Është një ngjyrë çë stimulon mendjen dhe mund të përfaçësojë artin dhe frymëzimin, duke më bërë të mendoj për vepra arti të gjalla dhe momente gjenialiteti.